Kan ligid nafsi ana bas bahamit aʼalam min badal ja bitallif lom alfada, bahawil baʼerfal shuqulal badal da asshuqulal ma bidora bahawil hubas bahariba be, masalan kan ma bidorannar, khalas bahawil balga lai naar tiʼazi aw kan al-alme hadi biaʼazi, aw alhamu, aw albada hadi tiaʼazi kula khalas balga shuqul ba hami be annadum da.